दरअसल क्या छो, पुराणा जमाना मां सिक्का ज्वो छो भौत ही मूल्यवान धातु मण्ये जंद छे। त कुछ लोग क्या करद छा, सिक्का ज्वो किनारा व्हंद छा, तो बे ज्वो धातु व्हंदि छे, तेते निकाली ते सिक्को वजन कम करि द्यंद छा। त येका बाद धारी जब ज्वोड़दन छा, ये तेसे यो सुनिश्चित व्हे जंद छो, येसे यो पक्कु व्हे जंद छो कि अगर केन सिक्का किनारा बे धातु हटौंणे कोशिश करि, त यो तुरंत दिख्यण बेठ जलु।